أعتجد إني راح أكون مميز في مجال التصميم، عندي حس فني جوي وجدرة على التفكير الإبداعي، أستمتع بخلج أفكار جديدة وأعبر عن نفسي من خلال الفن، التصميم يساعدني إني أظهر جمالية الأشياء بطريجة مبتكرة وجديدة، وهذا يجعلني أشعر بالرضا عن نفسي و إني مميز.